لأ أفضل الحصول على الهدايه، أنت هتجبلي هديه عاديه ولا هتجبلي هديه مناسبه معاي أنت عارفني كد أيه ؟ الهديه بتعرفك الشخص الي قدامك ده هو عارفك كد ايه و عارف أنت بتحب ايه؟ و مبتحبش ايه ؟و أيه الي هيسعدك و ايه الي هيبسطك؟